بالنسبة لي أفظل الأطعمة الحلوة، واستمتع جدا إني أصنع الحلويات، وإني آكلها بشكل مستمر، م- حتى لو ما توفر هذا الشي <hesitation> أحس إن جسمي يتطلب الأطعمة الحلوة، لذلك أقعد أتفنن في هاي الاكلات، وأقعد أسوي <hesitation> أطعمة وحلويات من كل الأشكال.